Ho tronsondezi yan zan oro si si nɛwe uwan mu bera ra ni a manzi nɛ a we marshe ma elɛktrisite ubiɛn bateri mu wian a elektrisite sa mu cunu mi ba bisheron na se ma tete mu ɲa a si ni bɛrɛ a si nɛ we marshe mi yɛrɛna bɛ'a nicozo pa'a we nɛ ani a vɛsi